हाओ ऊपोषम ऐसो स्तंधारी है, जो खतरे में पड़न पर मरे होये को नाटक करत है। एसे प्लेइंग पोषम कहो जात है। जब ओ पोषम को कसी सिकारी से खतरो महसूस होत है तो ये अपनौ सरीर धीले कर लेत है। आंखे बंद कर लेत है या उन्हे एकटक खुली नज़र से देखत है। और अपनी जीभ बाहर निकाल लेत है मानो वह मर चुकौ होये। एस दौरान ये एक दुर्गंध युक्त गंध भी छोड़त है। जिससे ये अधिक वास्तविक लगन लागत है। सिकारी आम तौर पे मरे हुये सिकार में रुचि नाही लेत है। क्युकी ये ताजो भोजन नहीं होत है और बिमारियां को जोखिम होत है। एस तरह मरे होने का नाटक ऊपोषम को सिकारियां से बचन में मदद करत है। ये व्यवहार एक अनैतिक प्रक्रिया होत है। जिसे डर यत्नाओ के चरम पर ऊपोषम अपनौत है। एस रणनीति से ये अपनी जान बचान में कसर सफल होत है।